<hesitation> Amin'ny androntsika androany an, ilay f- fampiasàna anazy samy manana ny azy. Misy hoe asiana an'ilay brike fandrehetana afo ireny an, misy hoe mampirina fimailo, sy ny sisa. Fa raha ohatra hoe tamin'ny andro namoronana azy an, dia fanapirimana famantaranandro atao am-paosy izany. Izay no tena nilàna anazy tamin'izany andro.